Qizil, ko'k, yashil, sariq, qora, oq, binafsha, jigarrang, to'q sariq, kulrang, pushti, och kulrang, bordo, bej, qizil-sariq, marvarid, olmos rang, och pushti, to'q ko'k.